Otu ne kalu ngone mau dahe ene ma sanang, anggena ngone ma oko sagali, kalu ma oko ne akan ngone pengaruh se ngone ma otu. kalo mau dahe otu ma sanang brati ngone ma oko ifa biar nange ngone otu nange bato ngone mom ngone na bada bato rasa sanang